في اكلات بسيطة ولذيذة مثل معكرونة مع صلصة الطماطم او عاشت البيض بالخضار. كمان سندويشات وبيتزا والدجاج او التونا سهلة وسريعة. وهالاكلات تملأ البطن وتكون لذيذة. تكون لذيذة لكن عندها سلبيات انها تزيد في الوزن بشكل اسرع.